اول شيء باخذ الاكل اللي انحرق ارميه, وبعدين ببدا اجيب الصابون ,واجيب الشيء اللي يغسلون به المكان الاكل ,وابدا اظل انحت فيها انحت فيها الين تتنظف ,واجيب لها صابون من اللي هو يلمع وينظف كويس بعدين اسويها تكون نظيفه ابد وترجع جديده ونسكب عليها مياه سخنه عشان تنضف.